Sɛ inya fone a ebɔsɔ wo "data", esɔ wo data ne wie a na a afei dze akɔ bea a wɔtwe "software" no <hesitation> bi wɔ hɔ a wɔwɔ "app" bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no "play" <noise> "store". Sɛ ɔyɛ "android" fone a ɛbɔkɔ hɔ na abɔ "app" na a ɛpɛ dɛ ɛtwe ne din ato hɔ. Beebi wɔ hɔ a wɔ wɔpɔ- wɔkyerɛw dzin no wɔ. Ekyerɛw a ɔde bɛma wo na abɔ do, ebɔ do a obebisa wo dɛ ɛpɛ dɛ ɛtwe gu fone no do a anaa nna emia nyew. Emia nyew ara ɔbɛstaate, ɔbɛhyɛ ase atwe, ɔbɛkan ara kosi dɛ ebenya ɔha ntsi owie a na oebisa wo dɛ epɛ dɛ etwe ma ɔka fone no do a anaa nna emia nyew, emia nyew a nara bɔtwe ato do. Owie na oebisa wo dɛ buei, bobuei no nna ɔyɛ edwuma no do.